<noise> Maaje kam kannje e kaaƴe, fuu ko huunde giɗaande. Ammaa so mi hoosay <noise> kam, <laughs> ngele maa mi hoosata. Mi hoosa hayre ngam kaaƴe to a ƴeengi-ɗe ton dow, a raari to ley a taway <noise> adunaaru e we"itii e ndu laaɓi yi'eeki gila ton dow. <hesitation> Naa bana maayo kanngo to yimɓe woɗɓe naatiingo a taway e ɓe kultora maa ko ɓe tawi nder.